ཐ་ས་མི་སོར་ལེ་སྒོར་ལེ་ཤུག་ན་སམ་ས་ཏི་མི་ཇོ་ན་ཁེ་ཁོ་ཐན་ཡ་མེ་ཐན་ལབ་ཏི་དེ་སོར་ལེ་ཤུག་ན་ང་ཆི་ཆུ་ཕམ་དེ་ཆུ་གི་སྒུང་ཅེན་ཧེ་པི་ཏམ་ལབ་གུ་ན་ཐོ་མེན་ཐོ་མེན་ཐོབ་ལབ་ཤི། དེ་ལ་བོ་གྱུམ་ཆེ་དེ་ང་ཆི་གི་སམ་ས་ན་ང་ཆི་ཁེ་ཁོ་དེ་ལོ་ཐོབ་སི་ལབ་ཤི་པ་པི་ཐན། ང་ཆ་སམ་མན་ཇ་ན་ང་ཆ་ན་ཤེ་ཨིན་ཨོ་དི་ཅི་ཀོ་མེན་བ་ང་ཆ་གི་སམ་དེ་དེ་ཐེ་ཅི་མན་ཇ་ན་མི་ཉུང་སོེ་ཨིན་པ། ཨོ་དི་ཕྱ་ཏི་ཐོ་མེན་ལབ་ཏི་ང་ཆ་སམ་ས་ན་ང་ཆ་ཨི་ཇ་ན་ཡ་ལེམ་ཐེན་ཤེ་ཨིན།